Minji me ane yesikiriye i okome ke tariye i tariye me sikiriba i sin ba i mai kramaye sikiriba i sin ba oson me ke ani sikiriba i sin ba iyei sikiriba te i tari minji me ke swaba i minji me ke swate i kapa me ke swaba oson me ke swatere me i bo kapa me ke swaba i tari bra ke mie ke minji me bio yete minji me bio ani brote bebe-e i bo saki kapa sakirite kapa me sikiriwenii sikirie, sikirie iyeriso erite mine so ani bo simai muno me sue, anibo simai muno me sue, i ani sikiri wenii iyeriso erite ani bo simai muno me so famate-bere-e i meni kapa me ekite ke mu ireba, mie pina pina were kapa me lama ane wa ni wake ani sikirie ani tie ane i ani sikiri wa saki goye-goye i ani tawu ba, i ani tawu ba because i ani tawuwu te sikirim bebe-e fiafia bia, oju sinye me te wake wana oju sinbe yeme so ane me so i ani tuwa-a ba i ani tawu-a bebe-e piki fiafia bia so isikiriba te bebe-e jai emi owu ofriminji ane i piki ke ani tau wariye i sin me ke swaba i oson me ke swate-e. I yeri so̱ iyene i̱ oson me ke̱ swate anike kapa me na oju sin ye me na ke swagbokiri iyeriso iyene muno me ani bio paka boe ani paka bõ saria te i piki iyeri so ani erie te̱ piki bra ke inoku ma ani sikiba isikiri iyeriso iyerie isikirie saki muno me sie ja kapa bra emi i <hesitation> i oson ke swa-a i oson ke sikiri te ke gura-a fia-fia, i bra me ke gura. Saki i̱ piki osin me ke ani bo yeme ami lawere anga me bo suwai te ani piki fia-fia ane yesikiri me because iye sikiri bebe-e minji ofori be i̱ pikj ine te sikiri bia ipiki minji ke suwa ipiki ine te̱ ye sikiri bia i piki oson ke suwa i piki inete ye sikiri bia so̱ i ibiokuma ye me sikiri te ye me fiafia ba iyeriso ipiki ibiokuma ani iwimaba i tari minji ke sikiriba i̱ sinba mi kramaye ke sikiriba i̱ sinba tre kramaye ke sikiriba i sinba te iyeriso erite mine ani fia-fia te bebe-e ane ani saki i ani okite ani ke mu te ke mu̱ eriba riye. So ikapa si̱ki̱ri̱e bebe-e ikapa me me ke mu̱ kromabia in kapame mie ani asikiri bat ye a just ani okite ke mu minji bio swa te ani sikiri i oko bebia i sikiriba bebe-e i minji me swa te i oson me swate ibra ane moku kiri konye ibra ane moku ani korie oson me inete ani kori bia, minji me piki inete ane ani korie so i kuroma ibrame ke ani sikiri ba guro na ibinaga gurowa i okoma ke ani̱ guro famate bebe-e iyeriso iyerite kapa me fia-fia te bebe i ke mu irite ipapa oson okite <hesitation> kapa okite ke minji bo swaba, a kapa okite ke minji bo swate oson ofori so a sikiri ba fia-fia, fiafia bia oson me ane wa ke ye sikiri te ye me fiafia te wa swate piki ke kuma iya tomina toru wapikiye sowere ane ani piki sime were bra ye sikirime ani piki ibi lama were oson na minji na ane wake̱ ye sikirie oson ofori be̱e̱ i̱ inate ye sikiri bia, bra me so piki oforibe i piki inate ye sikiribia ane oson me, na minji me na ani bo yo sikiri me bõ kulõma.